jardin hi mi ose ayi mini a zardin a ba ni coza a jira a jira le o jardin na to o baba arana a'o ji curagi a wopɛ hibio a we vɛ biri'a o jardin a we co mu ɲi a we han bun domɛn han obun be mi seni o ma mi a'o zardin to ba nicoza wian jira lo'o zardin na